O koʻu hana e hai aku me ka popilikia, kukulu pilina wau me kekahi mau kanaka ina loaʻa Keia pilikia hou, he mau hoa i hiki ke kokua aka ʻapono me ka hoʻoiaiʻo, e loaʻa ana i kela mau popilikia keia ona manawa pono no ka mea keia pehea e hoʻoikaika iaʻoe iho ina loaʻa keia.